Gapasupoor gukankaan go bujahoor. Nang ujahoor wakuhimé, wara épur ésuk bun ésuk wala épur babé béjoow bu nésuk élunlumay, gapasupoor nujumé uŋaar jaraam utiiŋ, jambi bulagohi bukajéén. Nafa yara gapasupoor yo yayé.